एक आदर्श विवाह कनु होंदु यू हमारा रहन सहन और जीवन पर भी निर्भर करदु। यी बड़ा दिन पर हम अफणा रिश्तेदारों का साथ मा जश्न मनै सकदां। पर्यावरण का अनुकूल ब्यो करी सकदां। भोजन व्यर्थ ना जाओ हीं बात कू ध्यान रखयू चैन्दु। कै राष्ट्रीय उद्यान या ऐतिहासिक स्थल पर जैक ब्यो करी सकदां। और साथ ही कुछ गरीब और असहाय लोगों की मदद करीक अफणा ब्यो थें और ज्यादा यादगार बणे सकदां।